<hesitation> Rehefa manao collage photo zany iha ohatry hoe <hesitation> am'face-facebook regny tokony mba hainao zany mampiarapiaraka an'iregny sary amin'ananao regny ohatsy hoe eto zao misy sary mampalahelo de tokony mba sary mampalahelo avao koa miaraka aminy zay mba hain'olo ny tianao hiavia hoe sary mampalahelo tiany aboaky am'ty de manahaky an'izay manahaky an'izay avao koa laha ohatry ka misy hafatsy tianao ampita ohatry hoe ty zany sarinao taloha de eto ny sarinao <noise> vao izao de ampiarahinao igny de hai- to de hain'olo avy hatrany ty zany izy tam'mbola nanao an'izao de ty izy tam'efa nanao an'izao.